La gna ny a Perou agny koa i e da ny Perou <hesitation> mapiavaky anazy i amin ny fetiny fetiny masoandro ny andreo agny zany ny masoandro eritseretindreo ho Zagnahary da aminy masoandro igny igny ivavahandreo agny da eritseretinreo hoe fangatahampitahina izay mapiavaky ny a Perou